وين نسكن أنا في <noise> الاسبوع نتصور لواحد يوصل <hesitation> ينجم يصرف <hesitation> مية ألف <hesitation> تسعين ألف ينجم يصرفهم في جمعة، <hesitation> في الشهر <hesitation> على الماكلة ينجم يوصل يصرف حتى ربعة مية الف ينجم يوصل حتى ربعمية وخمسين، الدنيا غلات برشا <hesitation> وينجم يوصل حتى حمسة مية ساعات.